Satria izañy teña efa malagasy efa zatra vary koa no ampisafidia izañy salady sa mofo salady no tiako atoandro no fa tsy maintsy zay safidia da <hesitation> angao eky da aleoko lay misafidy mofo salady satria salady zao tsy ampy malagasy efa zatra vary.